Min nii merangka fo Government Day Secondary for lo Bangjong wo chi chuwoti ki bangjinghe, min bwe bangjinghe miki meranghum kii bibei min merangchinen B- Tech <noise> wo bwele tok ki nye le wona bibeiyo na kwenung na yumum dike chiya mati na tiikenchiye fo dor bitinere, dikero duche wo nyen merankgti mureche. nye rang bibeiyo biduwartinin bo ninti na kweniri na yilam nob na yilam nifir na bwa dorcher, kambo chi kweni chi duyom chi yilam nifire ri na nimde bou na chi merang bi biyo kanghembo nen ti ken yakenti ki gall ki gall ki gall ki gall bibeiyo wi duchewo na no, mamo merang chinen dikero tiri, mana yomtiyeti <noise> kibouki yomka, nyomka ko, kachi kachi ki galtinii la min kweni ri mi min to yoddi kabo bonang kwiniri nan nan too nan tikang fitiu, na fitiu na kweni na nyumum dike nini bwe lee merang tiyeu na kwen na merang keb chebonin ken ni ni nyo dike nyo merang bibiyowo nin ti feu nyiki merang chinen no chi kwini ri nachi yilam nubo ken, nyi chwibo chiya yila nubo bwir, na chi chok changha nachi kung ninen chare mwanghye. No chi kweni <hesitation> chi dwiyom nyo ri no nini gwomnati an tikang chi, nechi nen dikeri di na achia fiya na achiya cha no chi cha no chi dwiyom nobri la chi tikang yo ken, dike la nyi merang ten ti foweu dikero duche wo nyi merang bibeiyo nen tiye nuree kila kabo a kwai wo a kwentiri a yila ni twakatiyeu na twa twirak ki kalti ki kalti twirako kila luma mani fo kalewo to la ba nob cheeb bibeiyo ko ri la chi chwibo nachia yi aji nachiya merang chinen ti to nyo to yori nyori na nyin yim nyo koni nyi manki dike nya matiyeri bari nyi tikang kalti kwenu ti fo bwiyeu nachi kweni nachi yila nifir <noise> kambo ma toktiyeu, nye kila kabo to nye cheeti kanghembo chia bou ken no chibou fori nachiya tikan nini bi firko tifo, fo labangjong bibeiyo duche ko rang nini merangkati cho nyekito bari nyo chobi chwor no chin tikan nyo ri chia bou, no chi bouri na chia to ni ni bibeyo ti fo la nubo durko chiman tinimbo cherumten kaale nyineneu chwonyoti yi cho nyo kii. Nye kuuti ner wi nye kande neer, kwaama a tikangnyotiye, kwaama a ne dige a nenyotiye fo dor bitinere to nyo chi nuwe nye tori nyeki to yoddi kabo nyichwiti nachiya yilam nob no chi yilam nobri, nachia tii kang nyoti ken diye fiyen nobi kwan nyero dimdii la nye kilabo nyebi chwabche nye chwiti nyechi nuweri dikero duche nyi nenti la bikalfundo wo nyemerang chinentiyeu nyeki chiya yauti wulom na nye tikangchiti kanyem bo mari bonghum tu'u ti cho nyo cho bi de tebchebo nine chiya bou gwam gwam nachiya chii nuwe na chiya too dike bi kalfundo mari nye mwechitiri chi ko mwerum nyem boti kakteng diki nyeken mwe fiti koni nye nuwarang chinenti koni nyi dang chinen beljangheti nyi dang chinen dangkati kiwo dabo kanghe chiye la bonyi yii nyi fuwa nyitori kanye tebchebo gwamdi tebchebo bou kowani kweni tokche dike nerchere kanghe kwo toche titi dong dong kaye, nyeu, kanghe wo titenbo kanghe nyeu gwam nyi yi nyin fuwakanghi kanghembo kweni ki bwe tebo na nii wiin neche, bwe na nii, na nubo gwame che fo kaalewe. Na no mo bo bo <hesitation> mwabo bweri, bwe a kukwi no kukwi tiri chiki kang den we? chiki kang deng teer kaka ko den neer kaka ko den tukacheer chiki kang deng bangjinghe gwam gwam. gwam gwam cho- cho nyo fuwari chiki to Nyoro nye mwe bibeiyo nonye mwe bibeiyori yan yilam nob nachi tikang nyo ki dekanye nachiya tikang tebchiyeb, nachiya tikang nubo gwamfo <hesitation> lo labangjingheu. La kanghembo kweni tiki nini dikero dikero duche manyi merang bibeiyo nin tiye, cho la nyi yichitiye nyiki nob merangkab bo mani, nob merangkabo mani, chiya tikang nyo chiya dou a kwai nubo wo, e- chi jabachiyeu wochi chuwo ti dendo ki PTA wo bwele tok nyo kinyi leu chii chi cho bichore chiki na chiya to na chiya tikanghi na nyi yari na nye yiken kanyembo nachiya bou la mwerumbo yakeng na wori chi mwe nyoti gwam chi mwebo bo bangjinghebo ti gwam miki ken- kini miki ken kini ko bou bi tikang labangjongho na yilam nob na kwen na ti na cha kaba na yilam nifit nachiya to boken kambo lebbo toboti naweu, kidiye kanghe bi yimdi nabi fiya dorber fiye kanghe wono ni a kunkantiyiche nachachariye. Dikero duche wo nyi chwiti nyi merang bibeiyo nine la kulen nanghenero mani gwam kulen nayerero duche nini tebbo bibeiyo bouti makaranta ri, ko tenchinen nini diker merankaro kanghe diker mulangkako ko teni ko nechi nano konechiri, nyi bori antikangnyo nyitori no nyeki mulanghiri, chiki mulanghi nyiki meranghiri, chikitoi nyi mwechiti chiki toi no nyo nechi na nanghen luwerdi chi yari chi mulanghiri chibochikore dila nyeto no nye to dong dongdi ladi nye to nyiki ayya la bwe wo wiki nini ki tuu ka diker wulom fo ladi nye yeknya to bweiwo wiki nini kituka dikerer wulom fo dor bitele che dikero kuma duche wo no bichwiti na ni ni bibeyona nyumomti duche dor chereri, takaratinimbo wi duche wo mari chi miyeti kachuwa nokoya ri, ko tenang bibeiyo nin ti ko nechiti a kwai wo mulang kako cheu akwai wo bibeiyo bori a womtiye na toweu, na dube ko yichi ti chiya chware tai to chita meranghi nokom chii nuwe noko tori, fubebo an kwenu daga fiye kanghe kilakako kila kanghembo daga firen lo bwalbwa, kanghembo diriya kanghembo firen ni ni lo tonghobe chi yauti ki naa, chiki fuwau ki naa. chi kwiu tii kullum, chiki boi. chi bou kullum di, bo chia yii fo na chia na chi marang dikero tii, chiki da da no chi daa ri chii marang ti nano makaranta no chii kum di, no chii chumom di, la chi ta yambo loh. <noise> kero ma tokten tiyeu cho wo cho nano bi beiyo bou ri, kwilen dukar, bwe man ki kwilen duukar bwicho to, cho cho miki mi chuwo bi chor ti, ma kwa diir ti <hesitation> fo mar ko kuwa kanghe bibeiyo gwam gwam merangti feu, ko chur bibeiyonin kwilen do tii ko too kwilendo kendo kachuwa ri ko ten chinen no wo bwe lee cho ti kii uniformmeu. no ko <hesitation> ten chinen di chia churum na chita dui na chiya yau ti chiko makaranta. Ko ywelanghum bibeiyo a cheri nyo yora, kanghem bibeiyo cheru tiri mwini biki yang ni ni tom kii, daabo, yorbo. Bwebangjinghe ki no bwe mwe yaken ti kii ri, mwiki ta chinong, mwa taa yhaa, mwa taa dang, kokuma mwa taa kwachangko wo a tikang nen tiye. Daa na kwendo biki cherde la bwe yakenti <hesitation> fiye merangkari bwe man ki nini, nini dikerowo cha mularanghum dikero ti chuko foh takarau bwe mani chuko no bwe ki chii nuwe ri, bwe yim kwicher koni ba dingher, mwa yila foh mwiki na mo mweri ba diker mo malli fini boubo chuko, chiire boubo chuko. mwi ywabi mwiki ya chiya yi teche a teenten tebbo kanghembo mani a tenten ti. kanghem bibeyo lam diker ya lam nini dikero wo chiya ma diker dor cher yilam na cheu, bwen ta na bee kemer nyo bi duwar di, chiki nini tee a me bwen tano be dike nyori chwiti teche a ma chinen ko nyo bi duwar a tikan dorcher, ma na tikang dor chero ti. cho mi la niye, niye, ko ywel bibeiyo loh bibeiyo a yila niffir. ko nywel chi kambo ya chiya tikang bwikobo tiyeu kom ti nuwai ka? mi cho bichuwot ti, ko tikang chi no bwe dwiyomti yilam nii nabare ti ko yilam nawiye tiri ko tikang cho, ko mwecho yorak kambo bo a fulong bwikobo tiyeu kambo a kung kumen kangti nyiye diye no kom maniye ri la no duwen no kom kubo ri, ko yilam changha ka? chiyan yilam changha we a tikang chi tiye? chian yilam bwe changha we atikang chii ti foh kaleweh? to mo ken keni tii, koyichi ker, chita nuwai chia kore, chita bou ti foh makaranta nawo nachi chii nuwe nachi too ri, no nyi chii nuwe nyi too ri na na nyi nyom nye diker nya matiyeu, na nyi too bibeiyo.